Ошхонаи Перу хеле гуногун ва бой аст, ки таъсири фарҳангҳои маҳаллӣ ва ҷаҳонӣ дорад. Аз хӯрокҳои маъруфи он севиче, ин моҳӣ бо лимӯ ва сабзавоти тару тоза мебошад. Перу инчунин бо маҳсулоти аҷиби табиӣ, мисли картошка ва киноа машҳур аст.